Ntok mberkiti fo ndicma, fo ndicma funne fu kgburfo inhoto inhima, ne fun gwei fo son afo mberkiti fo n'migma mola ieg afo nsigim, ka di fun, mbur fun grenge kgburfo mbur a nhiti. Ntok mberkiti fo fo dic. Ntocma iale kgbege aberkiti nfun fu ndicma ne ntok dan mo ferin fo mo ngbufo inhoto inhi, mo kgbufo minh mbera amomu mo ngunguto aack aneinene, an mo an nghon mbunghon, an nghon mbunghon mo fun mo siti walmo kai antendé na aberkiti tss mo n'mo n'migma mo la ieig a nsigim ka di modo, nibm woro woro mo kgburfo eih inhoto inhi ani mo sa kai fo nkilen nghi aiek mo n'mig a fo nsigim ka di modo mbur mo grenge ntalanfo inhoto inhi. Adige ianne nden ala mbomme inhoto ieing oo n'minh ia la kgbumme. Bata gkai ek di fodo. Ree ntok kgbii mate, ne mo simran ntok mo gwei fon gwei ndee oo mo futa fo, oo, <hesitation> nari mo dongti ne son gwei mo bufone nghone ala simran kgbi a mate fo ala kgbunghoto, kgbii a mate dan ne bufo gwei ala koto ieige mbele mo gweifo fo ala kgbunghoto, nadi mo gdogofo ne mbele a kan la simran fa la kgbunghoto fa la kai ka mm kgbele nmoromo fa la ek koom idee, ala simran mo idee un dan gwei mo gwei mo ningi gwei nan kan le la simran fo mbele la fo kai dee eek fo wobadan dek la n'simran gwei nan kan.